Bueno naha niquihtus ini, ino este ino tlapaltetenmeh, tepalcatetemeh, ino quiemah niech nechelis nechilia nonontzi que ino casvielah, ino este ino <hesitation> pos ino casviela ino, ino olla ino, pues ino mas que nada, eh, ino trastes, quiemah quicocualo hasta, hasta ino uxa momati ino Tlayacapa, ino San Maros, quicocouaya ino eh, comoleh, ino xalo ino xuloh, ino casvielah, pa quichichiuasqueh ino arroz, ino yetzintli, quiposonisqueh ino yetzintli, que ica chichiuas muleh pa casvielah, quichichiualo ino este. Ino, ino petzo petzo coldo, ino quichichiualo ino este, eh tlen muleh, quichichiualo ino, <hesitation> quemati, <hesitation> <hesitation> quichichiualo, <hesitation> ino cafi, pa olla, <hesitation> quemah quinconcualo hasta hasta ca niepa hasta behcacu eh, pues nechiliyaba no nonontzin notahtzin man mah nicbicaya hasta umpa, quicocualo ino, ino xoutleh, ino, ino casielah, ino, ino este comatl, ino eh, ino xoloh para que para quetlaisqueh ipa ino este tlanmemecusqueh, eh, ino quiema nicbicaya para ma cocoualo hasta umpa ca cachi cachi menos, cachi. Cachi cuali ino, <hesitation> ino amo quibica a no, ino amo quibica mucho tomi, sa ino mas barato quisa mas barato quisa ino xuloh ino casviela, ino quichciualo ino este ino para tlanometisqueh ino día de, día de mequeh, ino día de mequeh tlamonatusqueh, u que yaha yaha que ino ca ino, ca ino quitlalisqueh, ca ino quitlalisque ino este, maquibica ini día de mequeh bb ino, eh, nochi yancuic nochi yancuic amo quitlalisqueh ino, ino yeh, yacuparouqueh, ino amo, yancuic teni nec ne, ne, ino quibicas ino meque este yancuic amo, amo ino que yeh ya quiusarouqueh, ino amo, ino mocuah, ino eh, quebicas ino meque ino yancuic, todo yancuic Todo Yancuic, <hesitation> uxan uxan quiemah nixu niech, em quiemah eh nechilia pues nonontzi nechilia notahtzi, que que quibicas ino yacuic ino mequeh.